إيه جدرت نسبح ونركب الدراجة، وتعلمت السباحة في عمر السبع سنوات وخذيت فترة قصيرة تقريبا شهر أو- أو تلت أسابيع لتعلمها، أما الدراجة تعلمتها وأني وصغير ويمكن في حاجة أسبوع وهكي وجدرت نمشي حتى عليها <hesitation> بها يعني.